जून रो महीनो गर्मी रो चरम अने मानसून रो आगमन रो संकेत होवे। ई समय स्कूल-कॉलेजां में छुट्टियां चलती होवे, अने लोग यात्रा, पिकनिक अने गर्मी सै बचण खातर पहाड़ी इलाकां जावै। विश्व पर्यावरण दिवस पाँच जून प्रकृति अने पर्यावरण संरक्षण रो संदेश देवै। कई देशों में फादर्स डे मनावै जावे, जिकरो पितृत्व रो सम्मान करज। कुछ जगह मानसून री पहली बारिश राहत लावै, अने खेतां में नई फसल रोबी जावै। जून महीनो गर्मी, छुट्टी अने बदलाव रो संकेत देवै।